هلا والله شلونك رفيقتي? بدي نروح نتغدى اليوم. شنو رأيك نتقابل عالغدا في المطعم اللي دايما بروحه? مكان حلو وبسيط وأعتقد أنه رح يعجبك وايد. إذا كنت فاضية خليني أعرف عشان نرتب الموضوع يلا أنا في أنتظار ردك.